أول شي، ب ب ب بناخذ أر مثلاً كوباية بنحط كوب ونصف ماء، نخليه يغلي، بس بنحط زيت أو أو سمن أو زبدة، ونحط الرز، وبعدين نتركهم سوا، و ونو ويعني كده نجلل النار عليهم، بس يصير جاهز.